Mba andanjalanjagna hanigny, <hesitation> lai <hesitation> matetika hanigny magnitra ndraiky arapahasalamagna regny, amin'ny raharampianaviagna zegny, ôhatra lanjalanjaigny, lanjalanjaigny lai quantitén'lai raha atô, ôhatra zao poivre, poivre zao atao helihely de satria izy kôa ataonao fôntry tsy haigna oe igno ra aboakan'izigny de zai zegny le fomba entina andanjalanja ny hanigny misy a hani ha- hanitra ndraiky arapahasalamagna.